هو زه یو څو دودونو سره یی آشنا یمه چی عغه دادی: نوروز د نوي کال جشن. یلدا د اوږدې شپې نمانځنه. چهارشنبه سوری اور ته ټوپ وهل. تعزیه مذهبي ننداره. دا ټول د ایران کلتوري دودونه دي.